Arap agenge, arap eang. <noise> arap somok, arap angwan, arap muut, arap loo, arap tisap, arap sisit, arap sogol, arap taman, taman ak agenge, taman ak aeng.